<noise> An karazagna <noise> saosy le haiko zao ôhatra saosy soja, <noise> misy ko <hesitation> saosy tômaty, i saosy tômaty misy le izy avy amin'ny boaty igny efa vita avy ankagny, de misy ndraiky izy le <hesitation> mbola tapatapahigna <hesitation> avy akeo ampiarahigna aminà tongolo ô, de misy kô oh saosy tongolo fô ah.